so a hokkorai habbaru nde potoji, hoccu potoji nɗin ɗi tokkotiira e konbiaata, nder habaruma, waɗi, um moye, e toye fuu holla.